Enyiih sentang makanan nyaku pengalamangku embuaya engkekanen nitu wangun tane sate pangenang kula siteu sasia ememerosou tea <hesitation> telaker mekakane daging, mekakane sapa itu <hesitation> tawa ka apa nee karna niitu umpengarune luar biasa wia pateuteu wanitou karna imemerolno saku man laker ka wo doang kokum laker misalnya daging kawo doan kon deimoh nda mo mina tasou <hesitation> contoh samisalnya eldamo daging <hesitation> en sayor- sayor netiih wokuman se esayor satiap kali kokuman nitu eme apuda eme apuda tanula <hesitation> lalenam mpei tetiih eng <hesitation> nitu pengaru kasa wia <hesitation> Wian nuak ta karna sapa mekelaker ko kuman <hesitation> elaleina mpeit mabis- mabis seda makurang- makurang komedo mokei pale pailotan karua sako kuman ngengkei nyempeit egulamu matas wae empear eng nitu tea sayor- sayor nitu noh seitu daging daging ini in daging ini itu soko kuman laker kome dara tinggi tanula daging- daging <hesitation> ekambing esapi se rw poki ne toudano eh rw apa lagi komawes kuman durian oh de mo teu mo keni ko dei mou kotinoro mo asam lambung jadi embaya kekanen ta in bangun te waya yang penting kuwa tea telaker tano nikita memeroso umuro witu atas nata sonomur tatuamou eh mokurola mekan daging mokurla mekang kan karna engkan keki pengaruh yah wea nuwak tasandiri karna karbohidrat entela kerou nikita tiap kali kumangkan karna katu kane memang empoko taea jadi taang e taekan karna kita tuamou Pakurenga laoki engkan pakurange la <hesitation> daging- daging karna pangena ngen kita tua mou tape ngoki- ngoki enokan nes saki jadi peukur noula yang penting kwa seta kuman yang penting tamine anou tamideda mola ndeh sedap pe reeng kekan ge sedap reenen tawa neih mantu pirai ite panggal yang penting pine anan tamola tuanna jadi kakita ketuan tamou eh sudah mopanga lebe mekan sabuat nyaku suda mepeka lebe mekan rior kita edi pa pa tuana- tuana nen saki ta ri pa palino kanoto waki ruma saki karna engkanung pila kula tadi jadi pare melauki rior kita sehat- sehat waya tuana.